Cwii xjoteiⁿ jeeⁿ lꞌue na nncuaanaꞌ naquiiꞌ cwii wꞌaa ee xjoteiⁿ matseixmaⁿnaꞌ cwii xjo na jeeⁿ tꞌamⁿ tsꞌiaaⁿ na waa na machꞌeenaꞌ juunaꞌ nntseilꞌueeꞌñenaꞌ na cwiwilꞌueeꞌndyo̱ jaa nnꞌaⁿ naquiiꞌ juunaꞌ nnda̱a̱ nntseiwe cwii tsꞌaⁿ chaꞌtso nnom nantquie, naquiiꞌ juunaꞌ waa cwii joo yuu na tsꞌaⁿ nnda̱a̱ nncwjaaꞌñe nantquie na xocwi nquiee joonaꞌ sa̱a̱ mati waa cwii joo yuu na tsꞌaⁿ nnda̱a̱ nncwjaaꞌñê cwii nnom nantquie na nnda̱a̱ nleiquii juunaꞌ joꞌ chii jeeⁿ lꞌue cwii xjoteiⁿ ndoꞌ jeeⁿ lꞌue na nncuaa juunaꞌ ee juunaꞌ mawendyee xuee na nntseilꞌueeꞌñenaꞌ cwii nantquie.